So un inni kalimaawa Fear ko wiyeete "Kuulol" wonde sa'ire waraata dow hore am, sa'i ko mi suuka, e wodi gonga kutiwa, so mi yaari jemma e hadaayam wartuki wuro, ngam mi hulandu.